Oy, fahazahoko agnanjy rô tsisy fahasambaragna azo tsisy sacrifice zegny e, sa mba Jesosy ma rô nijaly izy nagnagno sacrifice mbô hagnamezagny fahasambaragna antsikagny, de karaha zegny koa antsikagny kaofa magnagno raha mila minimum agna sacrifice zegny kô tià ahazo raha reky na te hagnagny fahasambaragny.